Njie mie kie leh bie mumn leh biu nyian abiu ibie nyian mie bie-bie mumn amwnkwn-mumn leh mpi bie bie ihieh, mumnn ute ari bie-bie mie bie mie bie-bie ayeh luro luro mumm leh nyin pieleh ari lumu-lumu bie-bie nyian ari bie leh bie leh okinn leh ekiep leh bie oluie leh bierp njie ofie mualuom ari chie | piele ornen leh nyian ari bie leh bie obie tubep bie bie be-nyiam ari bie nyin abe ninne okuin-kum leh abiuo obie-bie bie morri ari bie leh binne obieh bie njie ofie mialuum ari chie ornin obie-bie ari bie beloro okiele-kiele abie biepie ko pie buclele obieh bie omiele olur-lehbirep leh biu nyiam are biuleh bie bie-bie benyiam ari bie ninne okiele-kiele biepie kwo wuchile ogile-gile berep leh utoho iutoho ihieh chie ire leh wu-mpie-obieh ko kule ninu leh utoho mu ayeh are chire nri leh ninne Ipiele mpi are male-ku male olumu Ofie kie male mpie olumu, mpie ari obie mpie ari nkienen, ilelu mu mpie ari obieh leh utue ari yeh ire leh mpie kokinu jie-jieh, Iutue ari yeh chie iri leh mpie okinn-kinn Ipin Ipin ari kielo kile Ipieri piero oguo Ipiero orum ori kie kinn-turo I yehbiu-yeh leh mpie ihieh